Ogyo yayimu shona yaneneshi dawo ogashoshi ifu kono shoshi oga anikpo ki kyashi oni oga yini, ogyo yimi oyalabo keshi nave kyashi ogyo yayimu shona shonene shi dawo ma ala ki kpo kikyashi oni oga yimi ifu keho noshini ogyo yimi enonomi opishi no myshilo gbebenye ni oga myshido mishi abaya ko sati epa aba koko-kene-aba kishi nwashi ka bio oya oye okiya yiya ko kiga niye oyehoha eno ya yawu, wu ikpa ki kra shi ni bo kpe bavuni aya vikpa ongmni to ogyo yamani shoshu kikpa kisho kapa kikpa kani kyashini no ga shu kyashi ni oyale nwakelo ama kini ogyo ga yimiki kweyi okyonu yalo oyashosho neneshi daw lo, amakino ogyo yamani gbeshi agayigu odo yagu oya yi shagya abaya keno epa kwo eno eta, oga labo koza kogwo oza kota noma, ogyo ga vita ome aba yi kpo sho bayigwo aba vitowu agyo vi towu aba ri kokpa aba yisho agyo yi shakpa aba janu aba ri konya kikpa epa ome bayi kpo sho abiwole ogyo yimu koyo nawu Viiyi kpohi yin gma sha shashi ni oya shi myoho ogwola ki kvikyo odo gwola ki kyi kyo oya shomyo ya yi shipu keyi oyo irio yoza epa naba yala oyimu oya shimyo sho ya shinyo ifu kosha sha ya yi hagya yayi sho ogyo yimu shona bose neneshi dawoma oya yo ikpa awi kpa kmayashi oni yayi kpo ya shakaka odo yi kpa sha kaka aseli kikpa neneshi yeye ba ama vovu yasho ove ovani ko yi sola ome nala ba na no na a ome a vovi ogyo vovu ayi shifu kimyo ni yolani ishi ni imyo ni yola ni ola gyo bato bato, bato dani ishini noya mo yabose pia pia bio oza yawu olani, oya mobio yinyo inyiwa yabo seni oyebosepi, oyebose pi, oyebose pi, oyo bose pi bo ishini oya vefu va yi kwosho yefu kpo vu tonu, oyyos yi kpo shotu oyonu neneshi dawo oya otukpaki do ya otukpoki onose ke noni oke ka yalo ebenye ko gbebe nye ma ame oshi okyoki oyayo vavi vu shi ifu kinyo no yohi tinyi gbokini do yo vivu no yohi vu ome oya shini vavahu hola kokyanu hola da kwonu omu ovavehi ma ome ova shinyo. Idu ko ko gwaye owuza ko shinyo ko to oza koshinyo kagwoni lekekeni ya shape kwota no gyo mani kpo ki kyo shi le ma nwashika ma oya sho do sho odo wu amo yabose kpi wola yabose kpi wola, yabose kpi wola aya yimu na bose neneshi bioka wayi bo ni yayu neneshi ni naka yalo ma kini oyayi na gobi do oyaya ya ya ya ya ifu kini ngyo ya oya vikpo okuma gyo ya yimu na ka yala na shoshineneshi bioka wayi boni oya shobita ya yalo kini ishini oya yiwola nyiwala ikpiyehi gabadeye zalo no no no gyo ma no munbo saloni to ishim oya yo kpo ogyo yokpo oya toza ko ta ogyo m to okpa ko ta ma do ya kpa yita oyo vuvala yayisho, vuvala yayisho, vuvala yayisho yayimu mana bose neneshi bio neseni oyohole oyo viposho otu honi har yanye misali ko kerepe igwni kudi igwopani oyoyi kpo vayi oyoza yikanu gbo benye me oga gayi gba okume do yipeshoni ovigya ogaga yebo, oyigya yigya vigyga yebo, ovigy vigya ogaga yabo, ovigya ogya oga yabo Ovigya yigya ogaga yabo ogyo yabo kweyi ofu gbo gbo gbo gbo ishino gyo fu gbo oduboli neneshi oyabse do ngma nenesho oyamo yabose sap ama ama kini ogyo ngma lo oyamo yabose neneshi lo, ama ado ngma ngma oja bo neneshi to olamuni ongma yikpo oye lokunuho ikimi ogyo kyo no kigbo no mura oyalo ma amo gyo ralono loshu oya ma do oyayiso yayoza kanu oyi kanu ka gbo anonilo ebenye ogalabo ko kpa koyi kposho kogebe ko gbogba odoyi gbawa no yayimu koyi hola kikikiyo oya shinyo yayi hola gwola kpofu kwola no gyo kpefu kwola oga shola oshola oya yeyi yayiho oveyiho oshinyosho oshinyo hso onw ni kpo kukyashi ni kono gyo yayimu ko ya papa ma oya towu otuwoni awoba soboda inkoni agyo gba shini yagbawu ba shini ya gbakyi ebeni obashani akyo oye ye baganu shini kuma ya gba wikyashi awikpa kakyashini oyayi kpa ya gyo yi kpa ya oya yi shifu kinyo yayina oni myo kikikpyo shonu ominyo komepe shonu No yina shifu kunyo onwo kini wayi lolo gyo yayimu koyo kwodu ikini oma oyayi mu koyo ngm ngni oma ongmakimho ene kwo aho ovilo oyisho okyaza lonye ko kpa babolo nye sho owa ngm ayibo oyisho owa-dawiy oza ko kwo koyo kunu oya ngma kiyalo yavisho oza kokpeye kpye kpe kwikem okiyalo yayisho ifu koni oyamani ogbe kwike kefula oyayi mu ka kikwike kefa la to ishini nyi ni gyo ngm ome oye ikino ogyo yayi mu ka kefu ma oye kyowefu oni ya shi kweyihi kpawo dube oni yashi kweyi in ome oya yi sa ome oya yisa ya ya to olamoni ny ma bio gyo ha ama bio kwo yiniya kwoloho oya oya wobi oyiniya kwloho gyo moyaha simuhi ganu lamuni ogyo ya ongm ongma kaha kaseneke kpa kaka lago na bayanoma gyo ya oya shoshi neneshi ikini nakwo neneshi asuse gyoha abagya mo kai oma pwi kuni neneshima okuma yimu koyo kwodu ikini ya onwkiniho tego ogba gba gba gba ifu kimi ogba gba oyikpo owinyo winyo winyo ka se neke shinyo gba yayi sho. Owu wu wu ohkpako ho sho okyoza lonye sho ogyo yisho no ya mani oriko ko ko ona kefu oyaha kpanu kwo ho ho ona kefuni oyaha kpanu lalo aji dadi <hesitation> oyamonyehi neneshi ama kini ogyo mo oya yo ngm mgma kweyi oga yinyo yisho oyo yi yo koda sho odasholo gbogbo kwoyi ongm kuru ome okigbo koza lonye sho, okyo vayibo sho, olikini sho, oyo ano yisho oyo onwa yisho, oyikwike yisho to ikwike yaga gogo, onwa yaga gogo ozalonya yaga gogo, ayibo yaga gogo ho ikpako yaga gogo, ikini ya ga gogo oya lonylo ama kini gyo hada bio kede ni ka ikwikyoni node yamani asuse gyo hova abamo kai ozarora neneshi pini yoma awu pini gishi koyoza kalagoma, pini gishi ko ya ngm ngma kalago ma ama kini gyo yamani lalo oya yalo ogishi loma, okuma gishi lo kedo na kama. Vikyani awayi kaha ni bawa ko kiki ko popo ni ala gboza naba yani ome ya wo ngm ngma na suse baha na yene kaha neke ha gbogbo ke vaha naha mani ke ba ka dala sho la kepwo keno wiki noma kini ala yamani anu pini wo ngm ngma anupini wozana baya ni yawi kpoka kyashi ome eho nabashi gbogboba biwole ome abaha noma.